<noise> muvulamu vwanje njamisingivua nende mundu ulia <hesitation> nikakhavanga mbu ndi inaye ambi nomba khuli inaye kama <noise> mushikhalo nomba khuli inaye mulivukana, nomba khuli <hesitation> inaye mumupangilio kwosi kwosi inaye khuliambi ambi inaye mumukakati, njamisivungua nende mundu ulia nivatukha mundu natukha nalomamaloma, ave mundu wakhulira. Aulire kabisa kimakini kabisa. Aurire mbu mundu uno makhua kalomalonanga kano, aye lengo liaye ni shina. Eshishina shielikhua ni shina. Niyakhava muliri kabisa, avukule nafasi kabisa aurire vilai kabisa, niyakhaurira <hesitation> yole avundu avukule nafasi yae arecheresie kabisa, ayereresie kabisa shina shia mundu uno avere khuvola. Nava nalirevo areve, niyakhareva lirevo lano niyakhajibwa, ni khalono anyole wanyala khwinjirira. Ave mundu unyala khujiba <hesitation> yakhajibwa, khanyale khwinjirira. Lakini nava mundu wo <hesitation> kamulira makhua, omundu wa khukamulira makhua savethanga mundu mulai sana tawe. Khuluokhuvera nakamulira makhua shiamalanga anyasia mipangilio chie likhua. Alafu niyakhamala ario, <hesitation> yani nali <hesitation> mundu namureva likhua liesishiro, yalava mundu wokhukamukira khujiba luangu luangu sana tawe, khuluokhuvera likalusia lireranga. Rireranga lihua lya sishino, onyola lano avandu vachaka husolana filari filai tawe. Alafu shindu shya njamisivwanga sana nomundu, fyenyahananga pengine vukeni nivuri avundu olava sa mundu wahupwokapwoka avundu tawe. Niwenyere avandu vahweresieho vyahusialo huno, vucheni nivuri avundu reha vahulanje. Nivahahulanga vahwere inyanga ya hutsia avundu bwene ao, notuha notsia kata lihua riehoreha huiwe vamalanga vaanza rihuwa mbu kata niyetsere rihuwa fulani nirimunyorere humulanjire lakini nova mbu opwokeresianga sa avundu notsia sa nivalahulangire tawe vamalanga vavola mbu oyo ni kata hulwohuvera yani kata noholola niyetsa lakini vandu vamalanga vahweresia luyari nikaba mbu notsia avundu nivahulangire vahwetsanga luyari zaidi. Alafu olava mundu wahulomaloma sana tawe, olava mundu wahulomaloma zaidi sana tawe saa indi kata nula avundu nourera. Alafu handi shindu shya njamisivwanga no omundu, notsia muvucheni nivahulanjire ndiyo mundu ahulanjire notsia nonyola pengine vapanjire visala olava omundu wahutsia hwihala shisala sya imberi taweihala sa inyuma eria mana mwenye vukeni niuletsa lano alore mbu <hesitation> mucheni wanje uno emulanjire lakini avundu wayehale sahoyehe taa". Khakhuvukure athie akhwe sisala siamberi siava naparanga, nomba akhure avundu wava naparanga lano onyola makhuwa kao kava malayi, ova nde luyari lakini nothia weranjirisia khwikhala amberi eria, mana akhuvukule akhukalusia inyuma eria luyari luawo lufunikhanga nae khandi kata niwenya muvandu khulomaloma, sovethanga nde luyari sanaa muvandu sana ovethanga ofunake, ovethanga ofunake luyari lwao nikhandi kata, yaani niwikhare ololanga saa ngaukorere, ovethanga ngaukorere kabisa alafu pengine mundu akhulanjire isafari pengine yokhuthia aundi ngamasika, akhulanjire mpaka nende avundu fulani nashiri khukhweresia rikhuwa mbu newe ulalomaloma, newe ulemera avandu fulani khulomaloma, olekhololosia mana wechinjimisia vulano nesye ulasunga ulasunga tawe, phienyekhana ga mpaka mwene akhweresie ovweyango, akhuvorere newe ulemera shindu fulani nomba nakhwere nakhwere shibali lano nokhatukha wokhola avundu fulani lano notukha nolomaloma rikhuwa ovethanga nde vutukufu, khandi nyasaye yesi amalanga yenjirira namanja mbu kweli mundu uno nomundu wanje, onyola vandi vanza saa khukhwa luyari vavola mundu fulani nokhoyeshe khukhola shindu fulani nukhoyeshere khwemera shindu fulani shino, nonyola nasaye nakhungasia nakhuweresia rikhuwa rilayi, olava mundu wokhupayuka payuka tawe, olava mundu wokhwikhupa shirifu tawe, va omundu wokhunyenyekea kata ngotukhanga nonyenyekeya. <hesitation> nasaye akhuchingula, lakini notukha niwichingula mwene, nasaye akhukalusia asi. Kho esie shindu shindachama, ni mundu khunyenyekea. Nguluonyenyekeanga, namkua kandi kano kosi ketha. Nasaye nakhurakhu <hesitation> khumesa ya bwana nove ikulu.